Na rupa-rupanna sabungnge <noise> <hesitation> liweq egana akkegunanna <hesitation> ipakei cemme narekko lokiq jokka majjama lokiq jokka sikolae <hesitation> lokiq <hesitation> pokoq na ipakei mappapaccing napammulanna ebungeq taq motoq narapi metu lokiq matinro yero sabungnge deq wedding leppeq <hesitation> ri essosso taq <noise> <hesitation> ipakei mappapaccing <noise> selainna ipake cemme engka to sabung ipake massessaq <noise> mega rupa-rupanna ipake massessaq sessaq <hesitation> pakeattaq contona sularaq taq wajuttaq <noise> ripakede essosso e jadi yero sabungnge deq wedding leppeq ri aletaq apaq na idi rupa tauwe <hesitation> harus kiq mappaccing bareq deq namakebbong. Selainna <hesitation> sabungnge ipake <hesitation> cemme sibawa ipake mappapaccing <hesitation> pakeattaq atau waju-wajuttaq ipake toi <hesitation> engka to sabung ipake mabbissa penne na se- narekko pura kiq manre narekko pura kiq <hesitation> menung na ero sabungnge ipake <hesitation> bissai na- narapini mapaccing bareq wedding ipake pemeng na selainna ipake mabbissa penne engka to sabung ipake cemmei olokoloq taq na ya- jadi selainna idiq rupa tauwe <hesitation> pake sabung olokoloq taq parellu to ipakengeng sabung atau rekeng narekko engka olokoloq iparakai ha biasanna mega to tau cemmei atau bissai olokoloq na mappake sabung bareq mawangi mapaccingngi makkuro semisal <hesitation> pura maddotaq-dotaq na icemmeni mappake na sabung selainna olokoloq <hesitation> Sabungnge ipake toi namafaccing <hesitation> tonangettaq contona motoroq oto sapeda jadi engka sabung <hesitation> kusus untuq ipake namafaccing atau mabbissa motoroq taq narekko pura ipake jokka mabela yaregga makkawui marotaq i na icemmei mappake sabung <hesitation> untuq motoroq mappakkuro jadi mega rupa-rupanna <hesitation> sabungnge engka to rekeng beqbeq mega to akkegungenna <hesitation> carana ipake ero sabungnge <hesitation> ilekkai yoloq pole pabbukku na nappa ipa- i- iremme ku lalenna uwaiye ipisicampuruq i ku lalenna uwaiye nappa igaru narapina mabbusa na ya rekko mabbusani nappai ilullu ri motoroq e atau ri oto de atau ri <hesitation> untuq alekale de atau untuq ale- aletaq ipa- igosokenni mappammula gemmeq taq igosoqni narapin <hesitation> aje taq Appakkerodo rekeng narekko sabungnge ipakei cemme <noise> makkutoro untuq <hesitation> olokoloq taq ha icampuruq i sibawa uwaiye nappa igosokengngi ri semisal on- meong taq <hesitation> makkuro narapina mabbusa nappa <hesitation> ibissai si ibissai si uwai narekko purani itaro sabung na ibissai si pemeng uwai bareq lenynyeq i yerodo <hesitation> sa- anunna sabungnge baunna lenynyeq i busana bareq mega bo- baunna sabungnge makkurodo bareq mawangi yemmau namafaccing toi na ketosi akkegunanna sabungnge na namapaccingi alale namapaccingi <hesitation> tonangettaq misal-misal engka marotaq engka majanrutaq ero sabungnge yenaro gunana topaccingi makkuro bareq na- selainna ero bareq mabau kiq na bareq semisal mawangi kiq narekko lokiq jokka massu pole bola taq semisal purani cemme na ero mawangi kiq massu namafaccing. Jadi yenarodo <hesitation> akkegungenna atau <hesitation> rupa-rupanna sabungnge <noise>